نعم دراسة الرياضيات مهمه برشا خاطر تعلمنا كيفية التفكير المنطقي و حل المشاكل حتى لو ماستعملناهاش الرياضيات بشكل مباشر في حياتنا اليوميه هي تساعدنا باش نكونو أكثر تنظيم و نديرو حسابات دقيقه في كل حاجه، كيما أنو الكثير من المهام يتطلبو معرفه بالرياضيات سواء في الهندسه الإقتصاد البرمجه في أساسيات منقدروش نستغنو عليها.